<noise> Laha andeha a Suède y da afaky mihina anao: henabôly amin'ny <noise> Confitira Tarely, afaky mihina anao Somon Mariné, da afaky mihina avao koa anao salady atody miraraky amin'ny Ansoa. <noise> Zay zany!